Oobi aduma taghudum ami to bel amem ami, usuma mu dirogh odigh <hesitation> ezo ami usuma, odigh ezo aloor ami tatol duma opo bho benaan pami na amoghonyan akol adon oobi aduma tu door ami den amem ami ukpulughu, umute, amen ami umute umiin aar ooy obho idi te te re bho na nogho mebaaloghi den amen ana umute ughi modighi ana namiin akol ana naki modighi moho ana ughi usi ede amen ana ta keesi ah ezo ezira uki noolighi mo di roghaan obho, odighi oboh otu obho aduma oli ooy abhele zami modighi <hesitation> ke dio umaghonyan lee abua odighi bho adigh ah, kedio uno gho zami me ikpoki, modighi odighiobho, ah, aduma opobho akaar oobi aku obho idighio bho keghe aduma opo bho okpoki na digh ta loor ami den okpoki opo bho adigh taloor ami obho tapelini ti ikanya arisi, den oobi aduma na odi na kadume olo, ezo ana umute obho oobi aar amute leezo obho may be ana umute kooy aru agbo anogho zina ami momiin oobi aduma pa aduma olu ami ubetunu mudiroghi. Umute te tere kedio ami ughi udighi modighi ami olo ami natu moghi odighi, udighi uman, uteeny okpoki ubham ta avo ami olo ami ka liom dondon, kaliom adie kabham ka dighiom idi okpo olo ezuan ole ami ke dighi lee obho may be okpe ikpoki oonyami <hesitation> or ogho aor onogho oonyami or ogho aar onogh oniin ami or oghe aar onogho ani ami, ipa bho piidighi molo aloor ami ta, ologhi ami ta abaal ami amin akol adon oobi aduma ta loor ami so, oobi aduma ta loor ami pezo odigha amem ami umiin ughol kua aar obho ami uva mobho aduma bho or ede amem oar obho ami utuadio bho kamuten ah zami kua bho ekperenon puna nogho zami mo non obaaloghi olo eh ologhi ami ta mar abaal ikanya, ami utuedio aloghom aghol ologhi ami tatol kua but pu na nogho zami mo oghuanaa obaaloghi amen, den ana useghe mosi totu, ana nna mogho ina ani onuma mokpoki, ke eghe tadighi odi ale <hesitation> podi na mologhan zino asa miini edian ako me ena ale aba ibha udule bho pa aduma ne neghe aman kua pezo ologhi ami ma baal gha amen ani umiin ughol kua aduma bhe adon oobi aduma ta loor avani pezo ami umiin.